Kua jae ou yaiporu vaera rasurador ndive, kuako jabon rämi, jukurai yambo tɨtrɨyɨi, jare oyajɨa kavi vaera yande ra reta, jare aguiyeara ñarokomegua yande pire